पुलिस का सायरन की आवाज एक खतरनाक आवाज रेवे क्यों। क्योंकि यह एक ऐसी आवाज है जिससे लोग डर जाते है। यह सायरन की आवाज ही अलग होती है। इस सायरन की आवाज ही अलग होती है। यह सायरन बहुत ही अजीब होता है। अगर रात में कोई भी चोर चोरी करने आया और पुलिस गस्त दे री और उसका सायरन बज जावे तो चोरी करते करते ही भग जावे। अगर कोई भी गांव में चोर घुस गया या फिर कोई भी तास खेल रहे अगर पुलिस का सायरन बजते ही वे भग जावे। पुलिस का सायरन ही लोगों का डर महत्वकांशी बनाता है। <noise>